जानवरो माँ ज्यादा से ज्यादा हमुन गिरगिटों सुणी की गिरगिट रंग बदन और जन क्वे जानवर रंग नई बदलदुं न वो जन घास माँ जलु हरु देखुनु मिटटी माँ जलु तह भुरू देखून और पाथर माँ जलु तोह पथर जणू रंग देखेलु मतलब इन की गिरगिट रंग बदनु और तोह मि ते ज्यादा पता नई |